מ'גייט צו די עפפ סטור און מען קוקט אויף וועלכע עפפ מען וויל אריינלייגן <hesitation> און נאכדעם מ'דריקט אז ס'זאל זיך אריינלייגן, ס'גייט נעמען א פאר מינוט ס'ווענדט זיך אויף ווי די אינטערנעט איז און נאכדעם קען מען עס ניצן